Gassalaga awalka kawerosa zerar gil jakinami, uoti jakingon amanga soki, yala keti soker idroja sabon bodraga edergoni shagelosa amanga idroja shagelosin bata masafen bata kera shageldagintani <hesitation> keti shoka khalsojkani soka olajinami, gassalkon jehazken keti shokinani yani.